أغرب حاجة صارت لي جاني كنت مكان عام جا شخص غريب خلاص جال لي إنه يعرفني من الحلم، شافني في الحلم، حسيت بشعور غريب وجتها، شعور إستغراب، شعور غرابة، شعور خوف، وفي نفس الوجت شعور تحمس.